Ny fahangina zany da manome hery lafa misy ny fifampiresaha, satria igny mamela fotoa hieritrereta sy hankatoava. Misy avao koa ny hafa tsy matanjaky oentin'ny fahangina, da io zany manamafy ny fihetse-po